Vál za’pa par náh, mëz txon gaiywa dix nú gëxlyw, gulá máru ztoy, pu zy brógyaz ni txi ztáliaz buny ni nú gëxlyw zëty rluló náre.